الحياة مابتبئاش معقده اكتر كلما تقدمت في العمر ولا حاجة هي الصعوبات الحياة كدا كدا الي تكون موجودة في كل سن لك كلما تقدم عمرك طبعا المشاكل بتبئا أكبر بس أنت اللي بتخلي المشاكل دي أسهل والحياة مابتبئاش معقدة ده تفكيرك انت